Bɛlgik tun ma faransi tun, oyi dia bu to ba kilimara wure a'ere abe ba sura wɛ matete. uɛma bawe woro faransɛre? Donke to be nɛ a tanu maa nɛzi muwe mun minba tun. Benɛ a bira ro ehh sunami ubɛn tifon ra bun bera so bɛ boni base pinp..